kurtka olardim issiq svitrlar olardim ichki kiyimlar sharf shapka va qolqoplarni olardim qulay va issiq poyabzal ham olardim <hesitation> shaxsiy gigiyena vositalari passport va viza boshqa hujjatlar albatta kerak kamera va zaryadkichlar alohida va elektr adaptr olardim sovuq ob-havo uchun terini himoya qiluvchi krem va ehtimolki termiz ham olardim.